ya yetu acara bottingnge ya magello e menuruq ku iyya <hesitation> pammulanna tu <hesitation> narestui kiq atau narestui kiq tomatowattaq yero na to simulajajitta na purana erodo <hesitation> engka to uang pa- yasengnge dui pappenreqna yetu dui pappenreq e yalengngi <hesitation> ku botting makkunreiye na purana erodo dua de magello to yakku narekko sissekkiq jadi narekko sissekkiq sibawa calong bine taq kan irissenni ampe-ampe kedona na ero magello to menuruq ku iyya akku loki botting jadi harus pi sisseng purana erodo yebbureng acara namu maloppo atau deq acara na jadi <hesitation> acara lebi- lebbiri <hesitation> gotong royong atau <hesitation> acara-acara sukkuruq kiq jadi yobbi manengngi rekeng <hesitation> keluarga-keluarga taq jokka masseddi seddi de onrong atau ri acara taq untuq manre-anre asalamaq-salamakeng untuq idi sibawa bine taq tennapodo rekeng matu malampe sungeq i <hesitation> malampe sungeq sipaddua kiq tuwo ri lalenna lino na yero magello menuruq ku iyya narekko meloq i tawwe botting nibbureng acara ri kampongnge siruntuq-siruntuq maneng keluarga-keluarga de <hesitation> jadi enaro menuruq ku iyya <hesitation> ku meloq botting kiq yemaneng naro syaraq-syaraq na